So tawi aɗa yiɗi feewnude ñaamde tuftoorde moƴƴere, tawa kadi ene heddi e mbelamma mun, a waɗde hen ɓiɓɓe leɗɗe, mbasaa hebbinde haa ɓurta.